dugumaa hiitati tabia abatoko tabia dandeni akcchole midaseni dub irra hin yedeni abbasun attam midaseni ennan innin woin woyak unnum kabeni dub nam kullin lain isa tabia dansaa atam oleni bulenii akas ole hintaa manaf akas ennan dub <hesitation> nam kun lazima inin <hesitation> ak dansa ole bullit akasifii yedeni